Abakɔsem kyerɛ sɛ tete no ne yɛwɔ watch bi a yɛfrɛ no pocket watch. Na ɛsua paa. Nti nipa dodoɔ wɔwɔ bi no, ɛnam sɛ ne ketewa ne sɛdeɛ ɛsi teɛ nti no na ɛtaa yerayera. Ɛno nti jeans ɛbaa yɛ no na saa watch no saa bɔtɔ no bi ɛwɔ ho. Ɛno nti wohyɛ jeans a na wo de wo pocket watch no de ahyɛ hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnyera. Na nnɛ mmerɛ mu deɛ, yɛnni poket watch no bi ɛwɔ hɔ. Ɛno nti akɔ akɔyɛ sɛ seisei no ɛda so ɛwɔ hɔ a na companies ahoroɔ a wɔyɛ jeans no wɔyɛ de yɛ design kɛkɛ bi na ɛma yɛn. Ne nyinaa akyi no nso, yɛwɔ nipa binom ɛwɔ hɔ a ɛnam nneɛma ahoroɔ nketenkete bi a yɛkita a wanhwɛ yie a ɛbɛyera no nti no wohyɛ jeans na saa pocket ayi no bi wɔ hɔ a na wode ahyɛ mu. Te sɛ coins yɛtaa ɛde hyɛ saa pocket watch no ɛhɔ. Na afei nso nneɛma nketenkete bi te sɛ yɛnsafoa. Sɛ wo safoa ɛnyera no anaa no wo werɛ ɛmfiri mma wonnya no baabi no na afei wode ahyɛ saa bɔtɔ no. Na aboa wo abɔ ho ban sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛmfiri ntɔ.